ס'איז דא פינאטס, וואס מיט דעם מאכט מען פינאט באדער. נאכדעם איז דא עלמאנדס, און נאכדעם איז דא וואלנאטס, פיסטעטשאוס, קעשוס, און <hesitation> ס'איז דא אסאך מיני ניס און אלעס האט זייער אנדערער סיבה פארוואס ווי מ'ניצט עס.